Si i animai a prõvu emusiun cume gli eseri üman përché certe volte <hesitation> ad ezempi i can a piuru da la cuntentëssa e a piuru anche però cuandi a së fan mal o cuandi a stan mal e cuindi secund mi anche d'autri animal a prövu d'emusiun